Oyi ro oma dɛmu ba ba amerikɛn na kiltir ba so ba eropeyɛn na lange bu'ɛ ani anglɛ a wara mi ta um babe anglɛ a he'a mimu anglɛra wian ɲusin hobe zɛrɛ zɛrɛ ni a kiltir nɛ ni wa bu'a ho dimiyan ho dimiyan tun tu'an wian je'an tu'an mi tuna wian